ہوائی جہاز دے وچ لینڈنگ گیئر جہاز نوں زمین تے چلن، ٹیک آف تے لینڈ کرن وقت سہارا دن دا اے۔ ایہ جھٹکے جذب کر دا، بریکنگ تے اسٹیئرنگ وچ مدد کر دا تے وزن وੰਡ کے ڈھانچے نوں بچا دا اے۔ اس نوں پنجابی وچ اترن والا پئیہ وی آکھیا جاندا اے۔ بغیر لینڈنگ گیئر دے جہاز نہ ٹیک آف کر سکدا اے تے نہ ہی محفوظ طریقے نال لینڈ کر سکدا اے۔